Pa avial-mi una entrevista de trabaju, alo primeru vestigu tolo possibli a tentu la impresa i el puestu, pa comprendel lo qué precuran. Tamién platicu el respondel perguntas corrientis, comu las mis fortalezas, froxeras i esperencia, pa dil más seguru. Tamién avíu exemprus de perguntas del mi trebaju o logrus que puean sel enteressantis. Es comenienti de descogel un hatu aparenti i aportal a puntu. Ya ena entrevista, tentu d'ascuchal bien, respondel con clariá i muestral enterés. Amás, avíu angunas perguntas pa hazé-li al entrevistaol, pa muestrá-li que estó motivau i quieru de sabel más.